ଦସ୍ତି ପାରିଂଗ କୂ ଅନ୍ଦାରୋ ତୁନ୍ଦା ପର ଜନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅନୁତ୍ତମା ଦେପାରୀ ବେକୀ। ଉତ୍ତଃ କିତିକୀ, <hesitation> ଧଲା କଂଦିଯେ, ମାଚ୍ଛା, ବିଂଗା, ବିଲେଈ, କୂପୁରା, ଶୌତା ହରିନା, ଘୁଡା, <hesitation> ରାଇନୋର ସାର୍ସ, ନିଲତ, ତିନୀ। ଏହୀ ଦସ୍ତି ପାରିଂଗ କୂ ଅନ୍ଦାରୋ ତୁନ୍ଦା ପର ଜନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅନୁତ୍ତମା <hesitation> ଦେଈ ହୈ ବାଵ।